Tasos uuriq, et kost om näütüses sino tuurainõq peri. <hesitation> Ku nä ommaq koskilt <hesitation> tõõsõlt puult maailma tuuduq <hesitation> vai <hesitation> tõtõstõ suuri kemikaalõga kasvatõt, sis ääne asi pigemb ei olõq keskkonnalõ parõmb. Et om <hesitation> hää pruukiq kohalikku ja ökotuutit.